अमेरिका एध मुल्क तेग देश तू, हुद्वा ल्य विविधता बरी संस्कृती तू। इसलिए हुद्वाचु खाऊ ल्य बड़ा अलग-अलग निज्य। सोथेन कुकींग अलग तू, होजो लुजियाना, मिसिसिपी, जॉर्जिया देशके राज्य बच्य। हुजवा फ्राइड चिकेन, गम्बो, जंबालिया, बिस्कुट, ग्रेस, पेप कॉर्न। पे कॉर्न आई बेकन चिजिये फेमस तोश। बार्बीक्यू ले मुलुक फेमस तो अमेरिकाओ हुजु टेक्सस, कैरोलिना, क्यूबन ह्ज्सके पू मुलुक फेमस तू। आई किश ग न्यू इंग्लैंड शोग खिमा ता लॉब्स्टर, कैमल चाउडर, बीन्स, बेकिन बीन्स, सूप ह्ज्सके चीजो फेमस तोश। आई कैलिफ़ोर्निया खिमा किशांग हुद्वा ताजा फल, सब्जियाँ, वेगन चीजि बड़ी फेमस तू। मेक्सिकन अमेरिकन खिमा ता होदो खिते की टैकोस, बुरिटोस, नाचोस हज्सके चीजो फेमस तोश।